بالنسبا ليا أنا, نحب نكون مش مضطر برشا للنوم, على خاطر إذذا مكنتش محتاج للنوم, ننجم نعيش ساعات أطول في النهار, ونخددم أكثر, ونقرا برشا, ونتعلم برشا حاجات جديدا, النوم مهم, أما إذا كان منحتاجهوش, ننجم نستغل الوقتأكثر, ونعيش حياة مليانا برشا بكل نشاط, ونزيد أكثر نطول فالأعمار, ونززيد نتعلم في كل نهار حاجا جديدا.